You can use razor blade to cut hair, and you also use razor blade to <hesitation> you can- some people can use razor blade to gash their friends with with it; and dey also use razor blade to cut yor finger nails yor toes nails with it.